ia, asan-drô sisô àby io zen̈y han̈apahana raha edy ai zay ten̈any vôlôan̈y ary zen̈y ten̈any asan̈any amy ny ankapobean̈y zen̈y koa misy raha tapahan̈a mampiasa sisô edy. Manapaka lamba e, manapaka taratasy e, zen̈y mety tapahan̈a zen̈y koa fa mety atao amy ny sisô.